Karazan̈a tsinjaka haiko zen̈y: dansy desalon, <hesitation> tangô, rapy <hesitation> fanaovana rôka rôky àby ren̈y. <hesitation> ino koa? <hesitation> Tsinjaka kà otriny hoe vakodrazana àby ren̈y.